miziki-ra pɛ sin mɛna matete miziki pɛ sin mɛna mɛ ni miziki nɛ besin mɛna ni style de miziki nɛ besin mɛna ni a rumba la-rumba u la-salsa han berara so a besin mɛ na matete in yi bɛ vuru mɛ yi ɓɛ vuru o rumba ma ho salsa ho kiba ho kiba mu lo a fora ho dimiyan yɔrɔ miyan mɛ oyi lamɛn'an ni o rumba walima ho salsa mu a benɛ mu we fi nu nu ɲu na matete um